اشرح ما الأجزاء التي يجب فحصها قبل شراء سيارة أو دراجة نارية مستعملة فحص المحرك وتأكد إنه يشتغل زين وما فيه أصوات غريبة أو دخان لما تشغّله فحص العجلات والإطارات وشوف إذا عليها تآكل أو مشاكل تحتاج تصليح فحص البريكات وتأكد إنها تشتغل زين وما فيها أي ضعف فحص الهيكل وشوف إذا فيه صدمات